Voalohany aloha zany gny hikamoflevany gn'ainy da mangala tahaky gn'endrikin'ny gny ah tontolo magnodidina anazy eo. Ohatsy zao maintsomaintso gny ravi-kazo eo, da mangala tahaky gny endriky maintso igny koa izy mba amizay mba tsy fantatsy da ho sahala amy ravi-kazo avao koa mba hiarovany gn'ainy.